Karan̈a paty haiko paty gasy edy e! In̈y zen̈y fan̈anovana lasopy tain̈a ny tsara. Aviô sipagety fan̈anovana misao aharaka potiky hena ndraiky asian̈a tongolo raviny, asian̈a legioma. Aviô koa misy koa makarony àby àby io samby amy pozi-nany mety asian̈a loko tonha asian̈a maionaizy ze zen̈y mampatsara izy.